Ta hollitan suka noy ko b'ieten television noy gollirta. No anndi fu na non ko sadi e wodi tigge muɗum, tigge ɗen kanje kollata ɗun teggere umminirde, kayre umminirta, kayre nifirta, ka woni huɓɓirde e nyifirde. E wodi toggare kadin latinde kayre un cottinirta, e wodi egginirde, ta yiɗi sottinde fa hewa, e wodi kadin ɓeydo, tiggare ɓeydore olko, r ɓuytore olko. e wodi tigge kadin e winndi ɗon goo fa yotto sappo ngan ta yiɗidartungo fu hewtai kadin tokka <hesitation> ɗerehol ngol gotol, a nyoanton tiggeɗe <hesitation>